Ɨ́ɨ́n ní ye vecinonchi naá ituu á, te lavai xi meeni ve'e katu, <noise> ñatu ñayivi, ñatu undu kile llevar jna'a i'inchi.